المعتقد الأهم بالنسبة ليا هو التفاؤل والعمل بجد والأمل والأمل والأمل والأمل يعني مهما كانت الصعوبات الأمل والعمل المستمر آآ دائما يساعدنا على اننا نواجهوا كل شيء نتغلبوا علي كل شيء فهادا اللي نحب نعلمه للاخرين ونحب نعلمه لنفسي.